Ka bin lo llichi torlo biaskan wiakan basket yulaskan yoakan kan fut ne kara kariola neskan titan kal pelota nostika kara nortita basket loi um tu kancha na doturialo lia loi runkan sam ka pelota lola rull- lan aluale lati gax na no runkan gan nortita gallo no gallo kanteki y po loi axta lo lullba loi ka nortita a fut loi tita kan lor bei nia kanan lai pelota lor gugan xalan urtiga loi la diki balaw welto ri liarlos la runkan gan kara nortita pelota misteka loi ruchinkan kara lliti ika wanti wa loi sanka ti pelota lorkagan to loi diki lluch lan porterian ganga